Ngamalengekania okwa'kibiira, ekibiira ngalengekanaya emiithi minene eyiri haghumerere kandi inimineene kutsibu, obu nge'emithi eya nganabya okwa syahiika ekuumi kwesi esyahiika esiri ngii ithanu, kwesi esyahiika esiri ngii ebiiri nasyo sikanabya ekibiira. Beithu ingye echikaasa omwa bwenge bwaghi ngaka lengekania okwa kibiira ngalhangira emithi minganabi eyiri haghumerere kandi iyanakhulire ndeke, kandi immune owaali nga mwirimarima. <hesitation>